لا هذا ما يصير حرام عليهم يكلمونك جذي. بقول ليك شرياك نروح نطلع ناخذ عسكريم ولا ناخذ همبرقا انزين وننسى عنهم هاذيلين المجانين. انزين لا تفكر فيهم، هم في النهاية مو أهلك ولا يصيرون ليك. روح البيت وانسى عنهم، وشرايك ندور ليك شغلة جديدة؟